د بدن د هایډریټ ساتلو لپاره، د ورځې په اوږدو کې د ډیرو مایعاتو څښلو تمرکز وکړئ، په ځانګړې توګه اوبه. سربیره پردې، په خپل رژیم کې د اوبو بډایه خواړه لکه میوې او سبزیجات شامل کړئ.